गेर्मन्य् जुन्तो चुल्तुरे होइ, एतर् मने वोर्ल्द् च्लस्स् बीर् बोनोअल् पने बोहोत् फमोउस् होइ। अरो जुन्तो एतर् मने बोहोत् धुनिअ अर्छितेच्तुरे थके हिरोदको बोहोत् फमोउस् होइ। अरो जन के इन्दुस्त्रिअल् हेरितगे बिल एकरो बोहोत् रिछ् दिस्त् इन्दुस्त्रिअल् इन्दुस्त्रिएस् असे, मुसेउम् असे, एतर् जुन्तो एतर् तते बीर् चुल्तुरे असे। जन के बीर् चुल्तुरे बोहोत् फमोउस् होइ गेर्मन्य्, एतर् बीर् फेस्तिवल् होइ एतर् मने अरो हते, एतर् मीत् असे।